Abu bwaki nabu banzire ebithi bithi nekyayi. Banzire ebithi ebyawukahamba, hali eyabakahulha mwa cucumba, ebinyanya, ebithunguru bakabitheka haghumerere. Babitheka haghumerere neryu iwatheka momunyu nesukali, iwathekamu <hesitation> amaghetse awekyisungu nawu, nawu awithe omubongo munene. Amaghetse ayo akabya mu akabyangawalimo bwabu betu akakakola ngawa kasarangasaranga ebyalya nuko wamabirya isibyakukologha kutsibu omwibunda biwe biwene kutsibu. Neryu yiri nerihere, nerihere naryu bakarirya kutsibu, <hesitation> nenyama yende eyo ebya ebyana byana nabyu bakabirya. Bakabya babirirya ebyo nesyambuli, embuli nayu bakalya yakutsibu bakatsumbayu, basi ba byanzire kutsibu bayanzire. Nomutsele nawu bakalyawu kundi niba Harab. Aba Harabu bakalya ebyalya biwumerere bakabinywira kwe kyayi, nemigati, kutya kutya.